सोंवसार भर वेग वेग्ले तॊरेचॆ सॊप मेळतात। दर एक देशाची सॊप करपाची पाडॊत वेगळी। अस्तां सॊप जात्या वस्तुंचॊ कोरुंक जाता जोशे। कॊंबियेंचे मास, भाजी, दाळ, मश्रूम आदी। काय फामाद सॊपांचीं नांवं जाऊं आसा वॉंटॊन। सॊप हॊट आनि सावर सॊप, रामेन सॊप। रेड लेंटील सॊप, फ्रेंच ओनियन सॊप, पीनट सॊप। ग्राऊंडनट सॊप ऑक्रा सॊप आदी।